In Nigeria o climma o dev'ëse molto cado, stante che o l'é un paise che o stà vixin à l'Equatô. Do resto, ësendo un paise anche molto grande, penso che ghe segge çerte differense tra l'äia da còsta e quella interna, tra foresta, sciumme, eccetera.